España mopëtï tëtä guaju tuisa gueva, opaete jokope ikïrei ojova oeka mbaraviki, erei <hesitation> jeireta supeva oimevi kuape iroïavei, etrei <hesitation> segun temporada kuape, oimee, iroïtaq yave iroï, oimevi <hesitation> arasa yasïpe araku jare ipöra, erei mayormente kua tëtäpe España como opaete kua tëtä huaju europeo pegua reta rami.